Gny Voalavo <noise> satria gny Voalavo f voajagnahary fa natao hiboaky aly. Amin'ny aly igny i izany gny fitadiavany ny haniny. Amin'ny aly igny avao koa ny fiaignany aby mandeha; da izay gny antony.